<hesitation> a miya bara ta ɓwa shankafa, misi ka tuhum na mi ƙachamtani ka vini, ma ma ya nbatta usum to ma ma a, <hesitation> da bara vina ma ma vina to ya santa mukubar naki puwa, ki bara a'a tan ya bara ashana na ki jakta tukumni ki pula imi, ma ma ya ɓwa jelof tan ya bara ataruguna, tattasa ka antam ma yakwa bara pu alehu ma to, mi pu shankafani mata bwa a pal ta ya puɓelari lmi an da a'a tan ya pumta imi ni na farko, to an sakato ya betu sul ya pul mal, ki pu ga atam manga, ga antam ga. Attarugu, maggi, <hesitation> una, ga maggi tan ya pu ɗa ma ga pu ɗa ma da ɗa sulhasi, ambila tan ya pu ɗa dama yaka imi bur bur na akwa gefe, tan ya panƙarari, imi bwa ka pal tan ya panƙarari, kamyar dama shankafa ni ƙa kurta ka ɓe, i fuɓalani kamyar ya ɗe kwa bara starch na kuwa anta ya pumtari, tan ya pu shankafani, mi hartalari kwata kwata mi na minti kum ma dachi, shankafana miya kwa sari ko kuma miya puwa kwa ku lama to, miya kwasa puta ata pala mato, amma a na kam mi ta ɗivi, ma har inta ya ɗe na sa ma ata sakawa, kamya atha ƙari. Inna bara ki ɗa tara lukwa harkana laka misi si anta ya kwasari, saka ƙa halli kal kal, ya bara su sa na ko ko coke ko fanta na ko su laka de natu yu kwasari yu sanƙarari, kulini apa lakutu mbru akwa nyan ma gir za ra ka mi ɗa ga ɗuvirna a bwa, har a bara hil ma kamya ɗomamai anti i hara, kulin ta bora kwa mhyanma, kulin i vi ya betu sima kenan anta ga ƙakara, akwa waya a kari, ki si wuta nga zi ani yu sulaka ta da kwa harari, so shankafa na mi kuri ɓwa shankafa tan ya puɓela akwa kula da chi, miya tsa u'uni ma to tan ya tsa u'uni, mi ya kwa bara jakta imir par ma tan ya jaktari, kafin nan ki samnya ɗevini, imin ƙa bwa tan ya puɓela ki para ki tira luka har ka na da chi